मानवता ऊंचे पहाड़क क्षेत्र म शरण ल्यु। पानी क ऊपर तैरकु घर और नाव बणादु। खाने क लिए जल खेती और मछली पालन शुरू करदु। प्रकृति स तालमेल बणाक जीण सिखदु। तकनीक और विज्ञान क उपयोग करदु त जीवन सरल होलु। <noise>